Дар Бразилия яке аз маъруфтарин расмҳо тантанаи Карнавал мебошад. Ин ҷашн ҳар сол пеш аз моҳи Рамазон баргузор мегардад ва бо рақсу суруд, либосҳои дурахшон ва намоишҳои кӯчагӣ хеле машҳур аст. Ин тантана рамзи шодӣ, озодӣ ва фарҳанги зиндаи бразилиягист.